اغرب حيوان شوفته كان حيوان اسمه الخفاش او زي ما عنقوله عندو عندينا عليه الوطواط. اييه شكله غريب ومخيف وغريب لان انا سمعت ان هو لما يلسق في الوش ميطلعش تاناي فكنت انخاف منه. فلما قالولي ان هو دا الوطواط انا خفت منه. شوفته فين؟ شوفته في الشارع مرة عندينا و كانت الدنيا ليل وكنت لسة صغير بس من سيعيتها مشوفتهوش تاني. دا كان اغرب حيوان شوفته في حياتي ومنفسيش انشوفه تاناي، لأنه مخيف.